أحسن درجة الحرارة بالنسبة للنهار خصها تكون ما بين عشرين و خمسة وعشرين درجة مئوية وأحسن درجة حرارة في الليل خصها تكون بين خمسطاش وعشرين درجة مئوية.